Як шом, шоир бо номи Раҳим дар бозори кӯҳна калами аҷибро пайдо кард. Вақте ки ӯ бо он шеър навишт, суханонаш ба ҳаёт табдил ёфтанд: агар навишт “гул мешукуфад”, дар дасти ӯ гул пайдо мешуд. Ӯ аз ин қудрат ба ҳайрат афтод ва аввал барои шодӣ ва зебоӣ истифода бурд. Аммо зуд дарк кард, ки ҳар калима масъулият дорад.